كنت هختار سمكة التونة لأن سمكة التونة بتتمتع بالسرعة والرشاقة كمان هي عايشة في المحيط مكان واسع والمحيط مكان يعني حلو جدا للاستكشاف يعني مكان مليان بالاسرار كمان تقدر تعيش في البحر ف هي تقدر تتكيف مع البيئة أيا كانت بحر أو محيط كمان تغذيتها ممكن تتغذى علي القشريات وتتغذى على الاسماك